ͻnam dɛ meyɛ osuanyi a m'adzesua no nhwehwɛmu no fa kasa ahorow anaa kasasua, kasa fofor no nsuae ho ntsi ͻma m'enyi gye kasa fofor no nsuae ho. Na metse ha yi, mutum meka kasa ahorow beberee. Mutum meka Twi kasa, mutum meka German kasa, mutum meka Fantse kasa, afei mutum meka Borͻfo kasa so. Na morohwɛ enyim so dɛ mubosua Frɛnkye kasa aka ho.